عشان تكوي التيشيرت، أول شي يخلي المكواة تسخن وكأنها نار، وتفرد التيشيرت على لوح الكي وتبدأ من الأكتاف بحركات دائرية، وبعدين تنتجل للجزء الأمامي والخلفي، وإمشي بالكوه برفج، وكذا تكون كويته بشكل مرتب، وجاهز إنك تتألق فيه.